Ël pulast secund mi për felu ven-i bun deve büteie gnün cundiment, t'lu büte ëndrinta 'na peila cun 'na stisin-a d'öli e pöi t'lu lase cözi li pian pianot, al a gia ël cundiment ël pulast